Ki kitana fundu kichi kichitumika ena icha na njuwii kichitegemea na vure wanjuwi fundu kurehia mndu. Kole njuwii ni njedu wetumia kitana kidu, ni adunjwi itachamika kindo kicha. Kole njwii ni- ni- ni ni njacha ni nduwe wetumia kitama kirwe kimechaweremeta na ichana njwii thiya tirimegholeka kindo kichaa